Карта барои ёфтани роҳ кӯмак мекунад. Аввал макони ҳозираи худро пайдо мекунем. Баъд макони лозимаро ҷустуҷӯ ва роҳро муайян мекунем. Аз нишонаҳо ва номҳои кӯчаҳо истифода мебарем, то самти дурустро ёбем. Агар харита электронӣ бошад, ҷи пи эсро фаъол мекунем.